Yor yindi, yor dewu, yor araku, yor wusku, dufu, dufu n yor yindi n, dufu n yor dewu n, dufu n yor araku n, dufu n yor wusku n, dufu yindi, dufu yindi n yor yindi n, dufu yindi n yor dewu n, dufu yindi n yor araku n, dufu yindi n yor wusku n, dufu yindi, dufu yakku, dufu yakku n yor yindi n, dufu yakku n yor dewu n, dufu yakku n yor araku n, dufu yakku n yor wusku n, dufu dewu, dufu dewu n yor yindi n, dufu dewu n yor dewu n, dufu dewu n yor araku n, dufu dewu n yor wusku n, dufu uwu, dufu uwu- n yor yindi n, dufu uwu- n yor dewu n, dufu uwu- n yor araku n, dufu dewu, dufu uwu- n yor usku n, dufu. Dufu araku, dufu araku n yor yindi, dufu araku n yor dewu n, dufu araku n yor araku n, dufu araku n yor wusku n, dufu tulur, dufu tulurri nin yor yindi n, dufu tulurri n yor dewu n, dufu tulurri n yor araku n, dufu tulurri n yor wusku n, <hesitation> dufu wusku, dufu wusku n yor yindi n, dufu wusku n yor dewu n, dufu wusku n yor araku n, dufu wusku n yor wusku n, dufu luwar, dufu luwarri n yor yindi n, dufu luwarri n yor dewu n, dufu luwarri n yor araku n, dufu luwarri n yor wusku n, dufu mewu.